الضوضاء اللي -تصعب على- تصعب عليا النوم، هي الأصوات المفاجئة، والعالية، مثل: نباح الكلاب المستمر، أو الأصوات المزعجة من الشارع زى السيارات، أو الدراجات -ال- النارية، كمان الصوت العالي للموسيقى، أو لأشخاص يتكلمون بصوت عالي في وقت متأخر من الليل، هذه الأصوات تخلي التركيز على النوم صعب.